Raha iaho gn'andeha hiasa e raha hoentiko da gne fitaovany entiko mamboatry gn'asako raha ohatry zany amboly za da gn'angady gn'indesiko da gn'ansy raha ohatry ka amboly gn'asako raha ohatry andeha asa amina birao zany da e zavatry ilaiko ampiasaiko ame birao gn'entiko da eo avao koa gne sakafo hidensy.